I estrumentus d'airi pos pocu más menus. Te vo a izil los que conoçu i los que pueas vel paquí pa Estremaúra, no es? Tamién sedría ralu el yo conocel los estrumentus d'airi dela música, que sé yo, d'Indonesia o del Congu. Pos la frauta, el crarineti, l'oboe, el fragoti, la trompeta, el trompón, la tuba, el sassofón, el fliscornu, la corneta, el bombardín. La frauta travessera, la gaita estremeña, la frauta ilrandesa, qu'es de lata...